Nya kwu ɓa zhniza wa gyi anyida manai n ho ɓeye hagyi nyize agbmadanya n ho ɓei ye ha gyi wyei wyei agbmada nya n ho ɓei ye haznazna nna gbmadai to la zhni za n ho zhni ɓo kasa zhniyim, tola zhniyza nho zhniza jeyim tolaze ovyim tolaze gwuzhei dam tolaze nuwnaloyim. aɓo mwa begye n kwo ɓa zhniho wyeiwyei aza busi n haba kwo ɓa zhni aza n ho to ɓa wu vyii n hoin ntunge za wo ɓei zhni za wui gye ata ye gwu wom zawo ɓei zhni nuwnaloi odo agbagyi da kwo nuge oho nhoto ɓei nazai gye hota kpa dnuwnam ho ɓa kpa dnuwna hoi na zai nu to hoi gye n ho ɓei kpa dnuwna hoi wu ho'a bye. hoi wu ha za n ɓalo ho gye abaje wu vyii nhoi aba n ha du ha wo ai gna ho ge nu wnaloyi nu lonu zawa bawa zohozohoi ho ɓawo aigna gyewo nu ɓei wu mi da kwoyi ho ɓawo zeye woi gnage gye mi ma pwui n wu ɓo fyi gye wonu ɓei lo nwoi odo tolazhni oza n hoɓa lo aɓokasa zhnim, zhni za nho ɓa zna zna manai aɓa nho ɓa duya akpege zeye nwoin wola ɓe n hoɓei zhni zamanai hoi zhni aɓo manai gaza hoye n nazai hoi ɓwa mi n nazai hoi pmyihoi fyi aza ɓo n gnwuma manai nya hoi pmyi hoi bma aza zhni odo mi gnahoge oho wyeiwyei anyigyi kwo ɓa mwasa ho ɓagye begye kwoi wuvyi n hoi. To zhni za n hoɓa daza gbagyi kasam zhniza nho ɓa daza gbagyi manai n sohosohoi zhni oza n ho ɓai zhni aza kwo ai fyi n bwugbawnu ha dnaza bwugba fwu. zhni oza n woɓa zhni aza kwo ai fyi n ɓui ha zhni za wa masna zhni oza n hoɓa zhniza n sohosohoi kwoto hoi gnyim ha wo aza ɓai gna omi da gna zeye ɓei gnyi yito ɓei ɓa chige knyi ɓei dnadom dagna zeye ɓei gnyi yito ɓei ɓa shna zhi naye ya gna kwapa nnam yito ɓei ɓa wnagye n myiknuim. Odo aɓei vnya n hoɓei zhni za hoizhni aɓei pya hoɓa znazna dna nna gbmada ata zhni ɓo n zhi to hawo agna azna wo yim n hoto ɓei gnyim ata ye ɓei zhni ɓom ata zhni ɓo n fye bye ntna hom ata zhni ɓo n fye gna bye kwo aza nna gnyifye ma nsa gbmanyi n fye ajei fyei mwa vyaje n gnyisnu hoto ɓei nyim hawo aigna kai zeye n woin gye alagyiwosna n hoto bei nyim hawo ai gna ouwo-o-o fye kwu pmikpa zeye nwonyi woto gnyilom. N ho ɓei zhni zanu nhoi bma za zhni hoɓa gye sahosahoi zaɓo n bwugba wnui n za ɓei dna n snagyi woi wuvyii n hoi aiɓe ai chi ɓui kpe ho nsa n hoto ɓei gnyim kwazhni aza ɓa gna o gye zeye nwoin yila gyiwosna. N ha fyi odo hakpe ge sheho bei si bwai aɓei nɓa nu ngnwuaba gye ho n ɓanya dokwui lo n hoɓolo hoi ga hoi jesnu n ɓanya gwoi lo n hoɓolo ɓwai dagayi sahami wa gna magwode nna ɓei n hazhni wo gba ho honya n ha zhni nnanyi wagna ho gwoi oho'a ɓo'ajekwu amanai hazhni. odo kwa zhni kwa zhni nsahoi she ho fyi oho ɓui ta zo n nyipyei yim. kwotazo anyi pyei abam kwo zhni oɓui nu nkwo tazo anyipyei shegnwu dom kwo zhni oɓui nu nkwota zo oyem odo kwozhni oɓui nu nkwota taba kwa zo nna nyim. Sanu zoho zohoi pa hoɓo kwa zhniza waka awyenyi ya. sanu n zoho zohoi pa hoɓo kwa zhni za wa domi. zoho ma n sahoi gye woɓa myikwa kpma wo nyagyi gyi nge aiya zeye nwoin wotei gnyilom ouwee nyika wayemi wua. ouwee ya zhni wuna. zoho she ɓoho dnado n zhi hawo aigna o wo ɓei gna wolo ma hakwu kpe ge oho ɓo manai nho zhninyi okwo nu zhni ai zna ho shnyi tola zhni za nna ba chi ho wushishim gbolom tola zhni za nna ɓayi za sukwum tola zhni za nna ɓayi za ɓiɓim tola zhni za n hoɓa gnaza zhni zhni ge ayi ho fyenum. Tola zhniza n hoba zhniza ge agna nyika do pyalo nwoi'a nyai kwolonu odo kwuto zhni nya manai nu oye manai kwodu agyiwyelo oye manai kwodu aɓo nukwoilo oye manaisa odo achige nya nalapa nna nyi oshe ɓwanu du agna oye n hoche shi nnanyi kwo oye n ha zakoi atu ho n nanyi dagayi nshe wo nyei nu shiwo zhni apma nchei onya n hazhni kpma hnu nnaɓo manai to kwoye kwa vyi n yei nu hoɓa zhni ɓo manai nu kwo hozhni nukwoi nu'a? Nna ɓai ohoyekwaze oye manai nna zata zohamum ohaɓo zhnizhni gye kwa zhni kwa ɓezaye. oho'a ɓo zhnizhni gye kwa zhni kwa cheza ɓopa. oho'aɓo zhnizhni kwa zhni kwa lo nhoi nna ɓa n hota lon. O ha ɓo zhni zhni kwa zhni kwa jehozhni abwu hosi agnamyi'a nho sanu hoɓe agyeho ngye zabodo nu ɓe ha che azasni begye ta kpe zhim she hoɓe ɓa gna myiya oho'a ɓo waichi ɓa zhni ɓa nya zaya oha ɓo shakachi ɓata ye awuvyii nhoi. oha ɓoda bombom ɓata myi ɓagnyi begye ga hom. Amma nho ɓei zhni zanu hoi daɓo manai hoi dnazaɓo gnwuma manai hoi zhni aɓomanai gaza hoi zhni azokwo manai gaza. hoi bma aza zhni n zhi odo aɓei nɓanu vnya ɓa'ɓa che ho yesa manai ntun chenu midna fye ɓo n gnwumama ge yizhni aza n yi bazhni aɓo manai toge aza n yi ɓa zhni aɓo nukwoi zhniyim nna ɓai oyiye nukwoi kwo zhni oye kasam.